Al bikanat bashifan baʼakid minal nadifat da, digo ba shiri watir da hubas auwal shai al watir baʼakid be kon enjina da ma taʼabana, atayin shai baʼakid min ko nal watir di, mati sharab dine bilen talit shai baʼakid min tayata albijanrina del da, digo rabi sahi kan ba shif jil da ha ma mi khannash bilen.